Manfaat sikat gigi tu ontok membersihkan gigi makin gigi kitek berseh dak embau teros e makin dak berlubang pulek pokok e makin dak rusak lah menjaga keber menjaga ape tu e kebersihan dari gigi cak tu kan biasoe kan wang e pakai sikat gigi tu pas mandi pas mandi pagi mandi si mandi petang cak tu kan biaso kan wang teros biaso pulek dem nak tido biasokan nak tido tu wang sekat gigi makin bangun tido kan dak embau teros biaso e kan sikat gigi tu pakai pepsodent cak tu pepsodent pulek biasoe kan belie diwarong di supermarket kan ade di mane be tu ade pepsodent kan banyak jenis e e banyak merke ape be pacak dipakai sih yang penteng gigi tu berseh teros e men dak sikat gigi kan otomatis gigi kitek belubang terus rusak agekkan dem belubang rusak terus gigie ucol cak tu kan men dak di ini dak dirawat dak di sikat tiap hari kan <hesitation> men la cak tukan pasti kitek haros ke doktor cek tu teros kedoktor pulek kan mahal nah otos haros ngelehoi biaya na cak tu make kitek harus menjaga kebersihan gigi dengen carek sikat nyikat gigi setiap hari